لا والله مابعرف كيف فيني غير أطار السيارة والدراجة بس أتوقع لو لا قدر الله صارلي هي الشي أو انه أحتجت غيرهم بوديها اقرب مركز صيانة أو أنه فيني حاجى أخوي زوجي أبوي أي حدا منهم في يساوي هذي المهمة بنجاح لكن أنا مافيني مابعرف أصلا كيف فيني غير أطار السيارة.